Ukutɨchɨ́ vi ta iñɨ́ɨ kɨvi ta ináña vi dɨvɨkú msprukú fkafee ne kuii dɨvɨ duku xáa vi ntéꞌxe vivɨñáɨꞌɨ ña ntvi ukú nekuiī nɨꞌɨ vandera vi kuií vi cɨne niꞌi kueꞌevi kuaan vi dɨvɨñá ɨꞌɨ ña ntúvi vi miispero ne kuaán vi lima vi ntoko ñúꞌu vi ukú ivi tɨ́ numi ne kuāán dɨdu dvɨ ntoko vi ña ntɨꞌɨ̄ ña ntúvi ie kuii ntɨ́ꞌɨdu naa.